<noise> Karazagne lasopy: misy e lasopy tongotr'omby, lasopy akoho, <noise> lasopy atody, <noise> lasopy sinoizy <noise> <noise> la- lasopy legioma, <hesitation> ramen, <noise> silamangany. <noise>